Ekoram nyum ejum. Nji tat ori nya esam or nya esam njim eron, ebhu o kpi abhon mma a fon nti, a ki bhiri se o! Nyen o wure a kuo, nyen owure achibhe ka epiri nya nyi fa, a kito se eye mama, eki yim a <hesitation> nong oka. A nam eyim, nji tat, nong kpe moto nyi agbo nna, nyi obho mbi oyim na, abhon a me a to se mama, nong okpi ngun mbi obha yema ma, eki yima, eki khim eyim, e bhing ane abhak, abha tit se ofu mbi mama ejame a fone, okpi ngun ogbo na ye mbi khin a kpo, osowo a ki ye ekpin ejoe ta eshi eye. Ebhu abhon ama mma akpi nti o, abhing atem abhon nyen abho, se bhak wun o, ebhu nong a, ebhu nyen owa a yima etum o, abhing ane ka eji etum eje se bhag wuno, se eye abhon a me akitit ofu mbi me ngboe ka nfone <hesitation> ekpa ntim eyam nji fa, khin osowo a ka kam m me nkpo, bhag wun o ebha kume edi. Ebhu mma akpi a kpu a kara, nyi oko na, nyi oko na nyi oko na ayara eyim ka jena atit ofu mbi we khin okpoe khin akakpo o kpo.